nder halaji ɗi annduɗen e nder liɗi liso ɗo seɗɗa, hala meɗen baleha kan fulfulde e tawa nder, hausare, yarubare, igbo, bokore, mbatonmu, tangale e tawa nde, Igala e tawa nder, Ijaw e tawa nder. To en kodi halaje meɗen annasara en be Inngliss, chaniss, spanish, arabik, hindu, purtogiusse, bangali, rusi etawa nder, urdu e tawa nder, ɗi ɗi ɗin woni e lisiɗen joni e koddiɗi bo e ɗuɗi.